Ñaan karoo koowí mëndee wí këndee, kadoo koowí mëndee wí këndee amëñawaţ muntum joon kañáalanu muntum. Kon ñaan mënká <hesitation> pëjá mëndeela ambá kanjeej untaŋ kañaw muntum. Kar ujúsi yul yí kënjeej kënjúsëran. Ijúsi imul yuyun, pëjúsi bëros yuyun yël bababú joon cëlani yun kajúsëran kañawëna muntum. <noise> me ngëndee ngí mëmee eyi acar kañáalan ñaan muntum cúun ngëţëb. Mëndee bá kandee ngëţëb rek amëñawaţ muntum kar ñaan o ñaan mí këleenţ mí unjá untee uñáal ngëţëb, kar muntum cí kañáal. Á <hesitation> përe pí, përe icuk joon uwumaŋ kacabar ţí irumáaj. Mëndee bá këndee përe amëñawaţ muntum unjooŋ kajoo <hesitation> uler ngëler unk rek uhora unk rek ujároon use untee muntum cí kañáal. Uyámaţ wí kak, mënkadee uyámat uwamaŋ cabar dí irumáaj ekëmee këkooţës uyámat umënţandana mun unduka cëlani yël. Mënpënan uyámat dul amëñawaţ muntum, muntum kañáal waw. Mënsobela mí wu mëndee mul amëñawaţ muntum, bañaan bëliyëng amee mënká dí mënsobela. Mënláaj mëndee dul bí bawará bunk me mëndee bá këndee dul rek këntee muntum cí kañáal waw. Mënsanţ been rek kënntee dënko cí ñáal dí muntumu waw.